सुन्ना, एक हजार, दुइ हजार, तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार, छौ हजार, सात हजार, आठ हजार, नौ हजार, दस हजार, एगार हजार, बार्ह हजार, तेर्ह हजार, चौद हजार, पन्द्र हजार, सोर्ह हजार, सत्र हजार, अठार हजार्, उनैस हजार, बिस हजार, एकाइस हजार, बाइस हजार, तेइस हजार, चौबिस हजार, पचिस हजार, छबिस हजार, सताइस हजार, अठाइस हजार, उन्तिस हजार, तिस हजार, एक्तिस हजार, बत्तिस हजार, तेतिस हजार, चौंतिस हजार, पैंतिस हजार, छतिस हजार, सैतिस हजार, आणतिस हजार, उन्चलिस हजार, चालिस हजार, एक्चालिस हजार, बयालिस हजार, तिर्चालिस हजार, चौवालिस हजार, पैंतलिस हजार, छयालिस हजार, सणचालिस हजार, अणचालिस हजार, उननपचास हजार, पचास हजार ।